﻿Mbotako tenonde tätä, jare anitavi ñanemara yandepuere yamboipi yandearakae supereta, omotoma vaera atención yandere, jare yai <hesitation> poru suguireta confianza, jaema jukurai ipuerevaera jaereta oyapijaka omae yandere jare importancia omeevaera yandere